Ee petut neka kakere kokararan eng petut agenge, ne kaa kacham jehova atamite ng'eny kokingo okokoi kiit nekapaipachi eng petuu naa kokiit nekayai poisyonik chuuki, aker ale kasikchi laak chuuki, kosikchi chii nyu ko petu nekararan pesyonoe amu mamache sokoi ko kouni ka kaikei laaki akaloitu. Amite kurgati kopetu nemie pesyonoe nemache kole lakook ngoitu ngaituu anee kopaipai laak kole mii mama mii raini mama ra kurgati, koitu saa sita koame chekula kopendii mawee mbarr, pesyoo na kope tuu nemie pesyonoe nemawe wui.